So mi waawai mi yaha buraguro joni, so mi yahaata kanjum woni dowla Abuja, ngam e ton Abuja e wodi kuuɗe boɗɗe, de mi heɓaata ceede duɗɗe, raa bo mi foftay e yimɓe.